नम्बर एक कि बारेमे सोचतपेति मिर मनमे विशेषता और शुरुवातकि भावना आत हए । जा नम्बर प्रायः पहिलेकि सुरुवात, नेतृत्व और प्राथ–प्राथमिकताकि प्रतिक हए । जब फिर कोइ चिज पहिली चोटि करो गओ हुना अवसर और चुनौतिन्की सामना करन पडत हए । जा नम्बरके जित और सफलता पानिया इच्छासंग जोडो जात हए । नम्बर एक सामान्यतया उत्कृष्टता, प्रतिस्पर्धा और विजेता बनन चाहनासँग फिर जुडो जात हए । जा एक प्रकारकि प्रेरणा देत हए जो तुमके पहिलो स्थानमे पुगनके ताहिँ संघर्ष करन उक्सात हए । नम्बर एक आत्मविश्वास और लक्ष्य प्राप्त करनिया सोचके उजागर करत हए ।